Kaye janngirɗo nafata ko winndude kala ɗeen binndanɗe ɗe ceerno hokkata mbele moofte. Janngo e janngo so tawi haaju ma ari hen, tawa en ɓalli.